<hesitation> di morən dəima cha nza nda gonggan sən gonggan <hesitation> ɓwagən sən gonggan a sɨkəgən kuma ma nzi kuma sən henən gəgɨ chi kuma sən kuma <hesitation> ndɨwagen wogin taɗa nəən layen taɗa nzə lanyen kuma sən feko fitə dɨvə abiigən uyiuji madi kuma taɗa nze layen taɗa nze ka boye morin ko ama amma nda feko fɨtə kuma <hesitation> maa uji madin <hesitation> maken toh nze madkin kuma macha gə tsaman <hesitation> usə shibwan he tsaman maya <hesitation> ha gamgi koɓo <hesitation> koɓo <hesitation> shin ketse han nda Nda nda nda lenə dei dɨgba di kichen to sa'anan dɨgba gəkin kuma ko dɨ wuran dɨ madkin macha vəvə həkin kaa ka feko fɨtə hikin kuma tsaman gɨkin sə də'ə kuma samagɨ kin məngikin <hesitation> dzə'ə <hesitation> toh sai kuma hala boye achi ndewogin ndɨwayi dei ka ka shire boyen toh sən mitin gamɨn nggɨ dəwogin dɨgba apat shi ma nahan muni ni huɗa chi yami gamɨn yam vallɨtɨnmɨn toh hɨmna nə'ə dəi toh səi hɨmna iyalatin hɨmna monən toh duwugul nɨngganə palwa nə'ə ndaa da məə kɨrəgu dɨ palwa nə'ə a'a usoko monikinchi koko a'a ah nə'ə bangɨnə are hunə gə bək toh aki wa dei toh Hɨmə ndəwogin dei <hesitation> hɨma nza ka ha lənən di harka boyen n'ə <hesitation> achi di boyen nggi church ni to hɨnə gə shiri gi dzichi a church achi dɨ wogɨməm kuma <hesitation> tada dɨ church ni hɨməmgə shiri nggɨ musulmɨ he dei ka gəmə toh kala shiye shiri shiri di boyen gəgɨməm kalashi shiren boye gəginin diga <hesitation> ja'achi adi reception 'a'a sən gbəɗchi sei <hesitation> nggoskɨn 'A'a ha jamanda gamɨn ɓarim toh dɨgbo dəi gəgɨmin shiri achi achi kuma eh sən nggarin ndagən toh <hesitation> hɨmə nəə ko hɨmə iyaka səə maa ɓarin gəgi algeta aa ko shala ko ko ko ko dije dɨgba dei hɨma ‘yala kin toh ga ma nahan kɨrəgɨmə